തിപേദ ഹര ഏന്ഛ യേദ്ദേ മല്പുന് ഐഥ। രുഛികദ്മേ മല്പുന് ദേ സ്വശ്തഗ് യേദ്ദേ। ലബോദ് <hesitation> കുദദ് രുഛിക്ല। യേദ്ദേ ലബോദ് ഏന്ഛ മല്പുന് തിപേദ ഹിന്ദി। വന്ജിപന്ദ സക്കരദബദ് ലി സുഗര് ഫ്രീ। കേല തിക്കുന്ദു അവേനു നമ പദോലി സുഗര്। ഫ്രീ ബഛിദ ബേല്ലല നമ പദോലി ഭേല്ലദ്। ഛുര് ചലോരിഏസ് ജസ്ഥിപുന് അന്ദ വിതമിന്സ്। പുര യേദ്ദേ അപുന് അവേന് സ്വീതേദ് പന്ദ വന്ഥേ। യേദ്ദേ അപുന് നന്കു ഏന്ഛ പുര തസ്തേല। വരിയുന്ദു ഭോകന്ജിപന്ദ കര്ജുര നമ പദോലി। <hesitation> കര്ജുര അദുന് ഐഥനേ അഥിഗേ। സക്കര് അപുന് അവു വോല സി। <hesitation> ഥിന്ദി പദിയദ ഇത് ഇസ് തിപ മല്പലി അവേന്। <hesitation> അവേനു നമ പദ്।